<hesitation> Azui, adɔn <hesitation> mi yɔ nae be atse. <hesitation> ame etɔ ma. Ame gã wógblɔ na ne mí be atsea, enyi lã aɖe ke fiɔ ade elã wó. Nuke mi nya enya be eye nyi elã nɔ nudzɔ, nyanu tsɔ wú lã wóa, eye ma. Ɖoa wó gblɔna be eye fiɔ ade kpɔ. Donka mi nya be enyi lã nɔ nudzɔ. <hesitation> atse kpa kudo adɔn mawó kpata elã <hesitation> wó le nudzɔ ɖode be tsafi ne ale wóa, akpɔ dɔ awɔ. Atse ya aƒe me lã be nyi. Le blema ye tɔgbe wó gblɔ na be enyi elã ɖe, enyi lã nɔ nudzɔ ɖe eye fiɔ ade elã kpɔ tɔe wó. Vɔa, <hesitation> adɔn kudo <hesitation> ɖeke wó yɔa ne, azui wóa, gbe me lã woe. Gbe me lã woe, gbe me mí le na wó le tsɔ gbɔna va na aƒe me.